Njoɓdi e cuɓu ɗiina hol no jogii hikka kadi ɓuri laawol. Njoɓdi doo waɗi no hokka jemma, kadi yonti ɓe ndiyam e pootol. Kono, njoɓdi njiɗo kadi woni no gollal e ngoodi, tigi kadi njahaari. No keewi kadi tawii soodude e njahaaɓe, ngam waɗde ceede e finndeele.